Kaju-kaju aga iye engka e tassiagami uleng lalenna sitaung e. Iyanaritu barelle. Nabasaq, ero barellewe, iyepa leitanangngi ko ulenna. Biasanna laitaneng ko uleng serrangngi. Nasabaq, ko serrangngi, manyameng ettaneng barellewe. Lasuna aga. Iyapa laitanengngi ko uleng pabbosiangngie, nasabaq subur i ko uleng pabbosiangngi. Deqgaga tau mattaneng lasuna yako wettu serrangngi. Nappa lasuna e, iyepa nawedding leipaneng ko genneq i duang puleng.